Ra ôhatra oe agnatao légumes agnaty la for antsika ai, afaka tonga de oe <hesitation> sasagna madio tsara fogna le légumes a, de atsofotronao akao de kô fa masaka izy alagna akao, fa afaka atao ihany kô ôhatra oe ivoasagna le légumes de ampiditrinô agnaty lafaoro akao de kô fa masaka de alagnao akô.